N'yi fue nsura, a oɛsi, ao nɛ a osuru ma we dari betuanh benɛ hee. Ao we webun, ao we cɛ ohia,a we nɛ a nure ma ozia ma o buare ma oɲu o mu were we hɛ'a amu bɛ wa vɛ'a.